Ka punna inni kulkas lohe manfaana, <hesitation> ka masalahna <hesitation> sekarang, <hesitation> anu to <hesitation> supaya ngissek i attahang apa-apaya <hesitation> kanre-kanreanga pasti ripantamak i ri kulkas bangsa anu <hesitation> bajung utang <hesitation> daging, <hesitation> jukuk to, <hesitation> ripantamak ngasek pi ri kulkas, <hesitation> ka punna lalangi ri kulkas iya tala panrak i malling i panrak, ka punna-punna tala tamak i rikulkas iya pasti anui a panrak i, a hari i, <hesitation> punna apalagi punna anu <hesitation> bangsa <hesitation> jukuk nu maing a ripallu to risanggara atau ka <hesitation> kanrea <hesitation> injo lassiri panrak punna tala ripantamak rikulkas, jari pasti <hesitation> parallu mento inni kulkas a <hesitation> anu pole <hesitation> ngissek ki nganu akbaluk-baluk bangsa es lilin, es batu, ka es batua intu parallu todo, <hesitation> untuk anu apalagi punna anu ngisseki pantama ere to <hesitation> punna akrakki nginung ere kaciccik <hesitation> pasti <hesitation> battu ri kulkas pa intu apalagi punna hambangi alloa to <laughs> <hesitation> injo <hesitation> anu <hesitation> sipak kalia punna ere kacicci jari parallu mento inni kulkas a <hesitation> punna nu pole <hesitation> akbaluk-baluk ki to Na intu taua pasti <hesitation> punna akarak i <hesitation> anu to boja bangsa ale-ale, power f, pasti <hesitation> nu kacicci pa <hesitation> kacicci nahoja talia intu pole nu anua nu ri dos a <hesitation> nu pasti nu kaci'ci na hoja kecuali nganu iya malli dos i, pasti sekre dos na halli, injo punna nu malli ta sekre-sekre ja, nu kaci'ci mento pa na hoja, apalagi punna tangga-tanggana alloa